Ny vola Septembre da midika ho loa tao i io da gnatsaiko ao voalohany la vo mieritseritsy ny ny volana Septembre iaho o da ny fihitsagnany ny ravikazo aby